Colombia haste ni nokbar twuibar khe hatai rwgui juda juda. Obo wngkha bini kuchuk hacher mura tei equator gana o wngma bagwui. Hatai rwgui oroni nokbar twuibar alaida khe ferlai o. Anean hatai jemon bogota tei medellin hai jagao khe kisa kwchangma tei watui tongo. Caribbean coast hatai jemon cartgena tei barranquilla hai jagao khe kutung tei kolomwui mano. Pacific coast haste jemon choco tei buenaventura hai jaga khe bisi rwgui watui klai o. Amazon haste o khe tungo kolomo tei belai watui wa o. Purbo colombia jemon los lanos hai jagao belai kutung jaga tei aro chollish degree joratui tungui mano. Tai chwng sai mano colombia haste o kutung kwchang tei watui wngui mano.